أكثر موقف رومانسي أثر فيا شفته في حياتي هو نهار جميل صاحبتي في الخدمه تقدم لها بكل أحترام بكل طريقه معناها رومانسيه <noise> قدام جاع الناس و اعترف بالحب تاعو وعطالها الورود وترالها الخاتم وتاو لذوكرا متزوجين محلاهم يعني.